<hesitation> Raha amzao longany de mbola sy magnagna tômôbila a fa ah r- ndraika andro ankagny ohatra hoe magnagna de <hesitation> ataoko ohatra hoe indroy isam-bolana zaho mampiditra esansy amignanjy a de <hesitation> vidiny mahazatra agnay a enina arivo akeo, enina arivo lasaka ariary zato vidiny aty.